एक पासवर्ड बनाउन के लाने काफ़ी सारी चीजे ध्यान में राखने आउत हैं। जेसे पासवर्ड कम से कम बारह-सोलह अक्षर हों चाहिये <hesitation> जितना लंबा पासवर्ड होत है उतना ही मजबूत होत है। आम सबद में सरल पैटर्न या व्यक्तिगित जानकारी जेसे अपन नाम, जन्मतिथि और फ़ोन नंबर को उपयोग नहीं करन चाहिये। जैसे पासवर्ड एक दो तीन या कछु चीज़ को प्रयोग नहीं करो चाहिये। पासवर्ड बनउअन के लाने हमें सबसे जादा ध्यान में राखने आउत है। कि हमें काफ़ी चीज़ों को इस्तेमाल करने आउत है जेसे नंबर हो गए, अक्षर हो गए, सिम्बल हो गए और काफ़ी सारी चीज़ों को प्रयोग करन से पासवर्ड अच्छा बनत है। हमें सबसे जादा पासवर्ड बनउअन के ध्यान देओ चाहिये कि हमें पासवर्ड बनाउअन आओ चाहिये। जो अलग अलग अक्षर को होय और जिको समझ पाउने मुश्किल हो। हमें आसान पासवर्ड डाल के हमें अपनो।